Mina olõ läbi ja lõhki, egäveste muusigakullõja. Ma armasta muusikat kogo oma süämega ja mul olnuq väega rassõ elläq, ku ma es tohtnuq inämb muusikat kullõldaq.